L'airi la verdá es que no m'aquaca naína. Me marea abondu assinque me cuesta d'izil-ti cosas assín aparentis de quandu assopra l'airi. I amás que quixun de ponel molinus d'essus una genti mala delos Mairilis i cono que mos costó de hondeá-lus pos, chacha, no te creas que tengu mucha gana de recordal-mi del'airi. Tamién te digu que tenemus palabras curiosas palos airis. Mesmu tenemus airis que les izimus gallegu o montanchegu.